आऊ पिक्चर हॉल जाणो पसंद करदा क्योंकि तेइक का महाओल सबसे अच्छा अ पिक्चर देखनके आस्ते तेपुन्डे जो बेस अ आवाज अ स्या बोउता आच्छा अ तेईके बडे पर्दे दे देखाअ हर चीज सारे चिज जाअ देखुए मजा आअ जोणका आवाज आअ बड़ियां।